Ya, mety mitombina lay hoe tsy momba n'iza n'iza tanteraka satria ny olona tsy mieritreritra ny ma- matetika zany le olona la ohatra hoe ankamaroan'ny olona de sy mieritreritra ny mahasoa anao zany fa ny mahasoa ananjy de anao zany zay raha zakain'le olona de mila fatarinao hoe mila lanjalanjainao zany hoe ai- akaiza no raisina de akaiza sy raisina de possibla tsara ianao le hoe tsy handray an'iza n'iza fa ninao manokana satria mitady ny mahasoa anao aby si, ny olona rehetra de mitady ny mahasoa ny tenany.